மன்னிக்கவும், நான் தவறு செய்திருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். இது இருக்கை [சீட் எண்]தானா. நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன், ஆனால் நான் தவறான இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறேன் என்று நம்புகிறேன். உங்கள் போர்டிங் பாஸைச் சரிபார்க்க முடியுமா. அச்சச்சோ, நான் வேறொருவரின் இருக்கையில் அமர்ந்துவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன். நான் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க தயவுசெய்து எனக்கு உதவ முடியுமா. அமைதியாகவும், கண்ணியமாகவும், ஒத்துழைப்புடனும் இருப்பது முக்கியம்.